Ny ampola moa izany de fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra, ary ny fomba fiasany de natao hanazavana ny efitrano iray na tokotany na ny làlana amin'ny andro maizina.